Ireto avy ny zavatra ataon'ny vitsika hamoronana na handrindrana ny andiam-bitsika: ny andiam-bitsika dia efa misy lehibeany izy ireny mibaiko izy ireny hoe ireto avy ny anjara asan'ny vitsika tsirairay, ao ny mitady sakafo, ao ny miaro ny tranony.